Mu kii lonkei geu tu zongnu, adjed mu bira mu ma tu ningni roo, butu boo mai boo ira butu geu tem nyeɗke nou butu geu tem lamke nou bu ko mutu nen ira, neena mutu ma’n neu pad nu be mu singu bu saa bu ded mu kunu nya gbaaro bid teu bini nya gbaaro em teu bini, mu kumai bootu haa za’man kumai bootu haa za’man emmaa da ban ma be bini sina kam dēumu in ming poon pina yama kum bilu gu nou kaw bira mum moya wundu yabini sang mu ta kau bira dan̄ bama n koma anning nou mubakan kona muba kan ana booko yamu uleui kangu neere pad vuga gu yabu uleu bu sang odningneu gu limtu gu booko i pimu kunu, maako mu bobu ko mu pibu kunu mu kii lamke geu boo soon, bid mu birai obu anguua reu ko mu pa kaleu ulaa mura na yamu mei anguwa ko mu kum kunu gu odjed mu bid ta mu kii lamke geu boo soon nya mugu naa sin deu bu ma kunu bu pimu ƙunu gbaaro nya kunu yaba kum ningni baa lin kunu baa nyeun kunu to sengna soo boo boo vadda bu bob ba boi ko gɓaaro. Nmayee nya kunge ndisin ndikami zang dii kam seun nii ma’n sini mjagu nloo see n sak in gareu nii mai sini ma ban aa inse kpengsel selkpang neen̄neen nyedse da ban n yaa zong yong kum zong yaba yaba an kunu yaba keun nyeuna ana bu iteu nyeukeya leb kunu beu nyeu kunu teu lin beya leb kunu beu lii ku bu nyeu ku kam turu bureu kam bina ma ma em geu yilu ma dam ma ligeu mwoga ligeu temu mu ki lamke geu odjedmu biɗ deu sosai abura legeu temu roo geu abura bilu roo geu abura tu zongnu roo maya bu mayi boo nengos ma kii lemke gu boo son i eg mu neen ira, bu ko mu neen ira, mako mu ko bu neen ira, song uleuya geu soo vareu kin bu kaabu soo baseu gu, neeno i mamu roo, mako mamu bi bu nenduru mu kii lamkei gu boo son, kam turu har zed beri geu wal yabu kum ningan makaru, mu ma uleutulo muma ma, lou luu gogula, bu geu gogula, bu naa naɓa, <hesitation> bu loo lora, bu sak ina, zed puu beɗsunu, ko lebke baabutiikpeng kiristibeya, sengno beddi geu paɗ yaɓu uleu zed oreu ya beri geu ulal bu kum ningni buti in saga, buti nab nana, buti seutn legu buti neen ila buti yaa mageu mɗa seng ningni bu kii lemkeya, zed geu paɗ bu ma kin dun ira, du toora, geu akin bu kii ta lamke oɗba obu dumba neenu bu kumɗu, kam tu zongnu kam oɓu bil teungnu roo.